Bindirgol juddum, chewdum, don bindirgol balejum, don bodeejum do mari hunduko je vindi, be wata hunduko mai dow derewol be vinda be mai habaruuji, ko talel-talel ko Kuma ko nandi be mai ngam himbe janga nana beldum ha yonki mabbe. bindirgol do mari nafu masin ngam pukaraabe do naftira be vinda ha alluha ji mabbe ngam be janga ko nafata ngedam mabbe.